شوف باه تنحي باه تبدل لكوش لطفل أول حاجه لازمك تنحي لكوش لي قبل، ومن بعد، ترقد الطفل في اللرض، تنحيلو سروالو تفتح الكوش، تحطو <hesitation> تحطو على السرير ولا تحطو على اللرض، من بعد تحط الطفل فوقو، من بعد، تشد الجهه اللي ل-لتحت هاذيك، ماشي تحت ظهرو تشدها تحط طلعها لو لفوق حدا كرشو، تبدا تسكر لو على كل جهه وتبدا تسكر عليهم، تلقى روحك لاباس بالبركة.